لو كانت عندي الاختيار كنت هفضل امتلاك مكتبة شخصية فيها جميع الكتب المكتوبه حتي الآن وده لأن الكتب بتغطي مجموعه واسعه من المواضيع من الأدب والتاريخ والعلم والفلسفه وده بيوفرلي فرصه لإستكشاف افكار وثقافات مختلفه وقراءة الكتب هتديني القدره علي التعلم وتوسيع آفاقي وهتخليني افكر بطرق جديده وتساعدني علي تطوبر وجهات نظري